بصراحة بفضل النوم مبكرا والأستيقاظ مبكرا. لأنه يعطيني فرصة ابدأ يومي بنشاط وأكون منتبه أكثر خلال اليوم. بعدين عندي وقت كافي لأقوم بكل الأشياء المهمة قبل ما يبدأ ضغط اليوم. النوم المبكر يساعدني على الراحة بشكل أفضل بيخلي يومي يبدأ بطريقة منزمة ومريحة مرة رائعة.